Ro ladgot siembekw no este rakxoma este bierama kon sarema wla kon tant buenxe este libxama tehba xbaə ma este yikramə anarema tersanel bam buen gordare ma tosh xpekrema skna igual zenal rma erma dush lema de ronxema tersenale matalbuen rorema tinare este te sinare buen ra kwere bana were sanar matocho fenkeneral este yaron buerema chiyakw machu chindayeronma seknatenzi naꞌ sikna asare naninare xkanare bekak yubulan stere chirliurama yixban nichere nieremarshi test kontent ora magrarema wkore mashan a este shana odora kwe ke dekkosromo de bekwꞌke yo list nare ankə.